علشان تعتذر لشخص بطريقة صحيحة، أول شيء خذ وقتًا لتنظيم أفكارك. بعدين، لازم تكون صريح وتقول "أنا آسف". احرص على أن تشرح السبب وراء اعتذارك بدون مبررات. خليك صادق بمشاعرك وبين إنك تفهم مشاعر الشخص الآخر. إذا كان في شيء تقدر تسويه عشان تصلح الأمور، قم به. وأخيرًا، احترم رد فعله واترك له الوقت.